अमे जे मसक जादा दुश लग चालणा चाओ ता तेतुक गरम जगहैच रखड़े। ताकि मस खराब नु ह। तेतुक अमे एक रस्सिया पंड भी तंग सकु।